طبعا أنا ما أحب الجراءة مرة <hesitation> لكن تجريبا هذا العام جرأت <hesitation> أربعة كتب، وفي حياتي أتوجع إني جرأت مثلا خمسين كتاب تجريبا من- من صغري للحين.